<hesitation> bahati hiyo nikikuwa nayo muda mrefu hasaivi sina hata cha bahati. <laughs> Maana bahati zamani ukipika biashara ukipeleka ukiuza wapata maela kho! Sasa hivi hakuna bahati hizo za biashara, hata huyo kukamilisha zio hazina faida hazina nini, sina hata bahati ninayoiona.